O odamadam o, akpoho damadam ozama agwo akpoho saa kubho asa nta osomeaane oro fi atomo, aye nto osomesane okpoho soo na onoo bhoven faa gwa nyeng ayeng faa bha somesane opoo ra bhoyeng refane saa re habhana ozama bhaaveng akpoho ekubhi boo okpohu odama dam nto noo yina gwe anaa etoma ajo anu ayina radaamana o. Maa akpoho re modorahodam bhanoo usere bha mạạ gwe bha hekpato saa ra haa edamo amaa see aiin bhanoo, maasa yina gwe re aru radaama bha gwe hayina azama bhaveng amạạ okpoho gwere bhahekpaoto saraa hekhana ahumo ragii anoo ma naa okpaho gwani gwani ayina yina gwe nto kpoho gwe osoro kubo re rofem ayina saa faa ani bhanoo suu avaa ra bhayim mon ani aro but onoo gwo akpohe ara koo hadare soo kaku mene fọọ ikpankpa jin oyina so okpaho adamadam hekpa seen opeer apee hekpa seen nto dam re ara bhanoo osomesane bha roso izai saa bho fi otom maa saa taa bho mma gwene okpoho ekubho saa na no bhoven kpai ovaa ro koae bho. Mma gevenne adaam hone, rhoven faa saa bhovee aoshiio, faa saa bho zee aunaa, ara ego bhoven ao ven saa bhora iwamene ara gwagwane gwo ro saa bha donanw e o, soo vai akpaa kee unwe abee afaan faa gwa nyeng nta raa nang anang, faa kii nta ra kpaare bhagwusa akparee, avaa rehen saa ne re bha gwusa ozama bhaveng okpoho re okubiboo. okpoho so ra bhoda ahu ovizaa because at bhoven ozama bhaven, ozema bho, akpoho akucho okpoho akubhiboor, so okpoho onaa anvo onaa atom okpoho anonng bhafi anoo otom okpoho ana anoo oramarum, obhabha bha ekpa seen okpoho re odona onoo okuba itune bhanoo bhayinsa akpoho saan habharai yen ara bee habhagwa ozama egbee egbee so, oku ani bhanosuu owaraa bhajie aro, ani avaa da bharora okpoho re bhirai hopaa, zira ku ozama azira rajunor bharofam hayina. okpoho dam hekpa seen o okpoho opee hekpa seen, nto dam hekpa sen ora akpaare rafone, mo so ra bhagwa ramaa o nyya nya kwa gwa zeng okpakpa so kubo Sara bhobhoa, saa bhoroho mma gwen bhoro kpaare doo rotuu saam saro kpae doo kha nesaam ma nire. saaji sabhobhoa saa rakpaare bee rotuu saa re, but nyang kwo ro dam oro, nta bee ka zeng bha maa kwe ara egbee yem ma ni re, saa bha zizia bhukeme obee nta bee ara bhayina ara fofone bha ji kpamo nta rakhayina okpoko gwen ne re mmo sora reto noo rasa bho o bheven bee re ahubo, moso ra etoma noo asaa bhoo bhoven bee re ahubo a nyeng bhaveng anyeng okpoho hoyina. So mo naa okpoho re, eyeng gwe ibhakpito bhevaa hekpa senjene okpoho odaamadam, hekpa senjene ho daam o. odam nto ja obhanaa noo hisee, odam nto ja ohumo rarum ra ji bha gwo etoma. hekpa sen jene ara sayina gwere foo haku itune soku ibherebhe iginoigine o. soo kuara noo gwo ja hizaa rasi hisaa hahan re soo kubho naa itune ro ani ozaa kwem o, kwen kwen saa ra taa bho saa bha bhoa bhero hozaa akwo hoyina okparaa bha too bhoni o hozaara, soo nang foo hoku bhirai habheepaa ozama itune saa, saa mo asaa mo, asaa mo, ozama ara bhoveng ora hene re. hene re hee damaadam o, hene hee pee a pee bo, hee daam bhaekpa seen, hee pee bhaekpa seen o. nto ja ovai akpaare refane bhanoo bhusa ma nire ma saa shinana nefane bhanoo bhusa ma nire ma saa shinana refeo abhang heyoo ara bhaveo soja okpoho re oku bhiboo asaa humo give akpaare nefane hekabhe, bhanoo saa fi otom.